Mikratolqinli pechda muzlatilgan ovqatni tayorlash uchun muzlatilgan ovqatni qadoqdan chiqarib mikratolqinga mos idishga joylanadi. Pechni tegishli quvvatga sozlab etilgan vaqt davomida qizdirish kerak. O'sha vaqt o'tgach ovqatni aralashtirib yaxshiroq pishishiga yordam berish kerak.